جدوں اسیں آزادی بارے سوچدے ہاں، تاڈے من وچ کئی اہم خیال آؤندے نیں۔ آزادی سانوں اپنے جیون دے فیصلے خود کرنے دی صلاحیت دیوے ہے۔ ایہ سانوں جیون اتے سوچن دا آزاد احساس دیوے ہے، جس نال اسی خوش رہ سکدے ہاں۔ آزادی نال صرف آزادی دی نہیں، سگوں اپنیاں، کمانیاں اتے فیصلے دی ذمہ داری وی آؤندی ہے۔ ایہو جے نال سانوں من وچ انصاف، برابری اتے جمہوری احساس نوں مضبوطی مل دی ہے۔ آزادی سانوں من وچ نویاں سوچاں، امیداں اتے لکھے جاون توں بعد والے <hesitation> پریرنا پیدا کر دی ہے۔ ایس طرح آزادی صرف ایک حق نہیں سگوں خودمختاری، ذمہ واری، سماجی احساس اتے ذہنی خوشی نال گہرا جُڑا بناؤندی ہے۔